Agnisany ra figohina zany an de a coca an fanta an, limonade an, soda an, labiera an, grenadinina an, jus naturel an.